Ël termometro a ie dë diverse tipulogìe, chël da büté sut a l'ascella, cul da büté s'la frunt e a servu për mizuré la temperatüra corporea e chël li da büté sut a l'ascella a s'ten suta fin ch'a sun-a e chël li d'la frunt a serv a së zgnaca ël butun e pöi a së pìa la temperatüra